<noise> Yaɗɗa nən yausə mee nə fom hurukuda a kung meera nə kuungsə wanowâ kənə keẽ don wa nəto kama maa nə taa asali yadda nən yau mee kam kənəfom kung meera wânowâ nəfom hindi u kuɗan təə nəə ware hindira, amma yadda nən yausə mee kama nə tomyâ ka nən yau mee kaa kung meera ɓəna mee nə kung meera nanə ka nən taa mee kənə kwau sikbəna ma ɓonaɓəna ma tiibəna a niĩ kə tə ko ahan ɗekɗekɓa bau kadsə koa se mbəseyaa mbə fom pala uruɓa mee fə ko nə ma emfonabəna tə ko tə kaɗ kək kənso ka fom ngaa ɗene kə kofun naso meetə konə tə koa tiri mbəsabəka kad tə kəu batə kəuwə fə wee ma sik bəna səba ma ɓona ɓəna səba, mee fon hə koa ham fom pala seɓa tə kotə tfoo hoots ma entonaɓənasəɓa ma sikbənasəɓa duka tə hoo hoots tə ɓaarə tə wo mee tə woonə a pərtəra iri tə níí tə koa ahan kəd pinanse ɓa tə ka ɗa tə fom pals ma ɓaats a fom tiko tikomse tə halal ma bosa yadda nən yausə koma fom kung meera nawa, wânəfo mee fer usu kananwǎyǎ hana hodta sə foosəsa hana a bəsə kansəbasa ma sik ɓəngga məə em tin a bəngga məə pabbəngga atom. Bə ɗimas kowane meera ma kung meeranawâ nə fomaa ham maa ba nə fomaa ham maa ba waso kan tom sə kung meerawa nga ate pəraa yifomsəwa yi fom usutu ɓə ko ɓə siki kə ko ham sək mbəsa sə ɓa ɓə ko ɓə kəu mbəsə ɓa maaso ɓə loo ɓə kangga ɓə baarəsə ɓə kungga a ɗīkira ira bə ko ɓə kad ahan fom pala a hankə ɓaa taa mbəsa ɓə weeba <noise> ma sik biss bə wee mbəss məə tiibiss kaba ma ɓonaɓiss kaba ɓə wee ufarfarwa ɓoso ɓən bə ən weesə mee a kura nebtowa sem bəka ke ɓolla wǎnəfonən tas kaura kuungmeera ɓənawa a fom maaso hana pəraa pəraa wa ɓaats bə tomo kung mee ra ɓosowa qufowen bə níí məə alkene ꞌisi bə fom kun meera ɓosa, bə siki ke ɓə foo ǔwǎ ta ɓə tí ɓə foo ūwá ta bə ti a ɓə patura yín tiləɓa paraliura wa maə bə sengge sengge səba a para liura kənso boɓosa ale ɓə wərə fom kung mee usu naso ate yi fom usutu bas wəng maaso a ken aí fomon tomon yab tomou yab kan taa nə fom kung ɓəna ngaa yadda baafa tomsə pəraa ma putsai tomsə swee masa.